بالنسبة للكمبيوتر ، أهم حاجة بالطبيعة عنا الوحدة المركزية ، عنا الشاشة، عنا لوحة المفاتيح ، عنا الفأرة، عنا مكبرات الصوت ، عنا البطاقة الأم ، بطاقة الذاكرة ، مكبرات الصوت ستيريو كما قلنا ، السماعات والبرامج لي نخدموا بيهم ، المودام هذوما الكل.